Nenyi be, amegãxoxowo dona lo ɖe be, ta ya ta tsaƒe ava zɔ̃ azɔ̃li. Nenye be mele tatam, ye nyi be fiahawo fia mɔm, wo do ga num me de agble, emɔ yi dzi ne ʋua ya zɔ̃, emɔ yi dzi ne kekea ya zɔ, emɔ yi dzi ne kekea ya zɔ̃, ava gbɔnye, ava ƒle nu nye, ne nua ŋgbati xɔ me num gble oa, nenyi be me teŋ kpɔ mɔnu te le nua sã, mekaɖedzi be xɔnye me anyo, evinyewo ayi sukulu. Vɔa ateŋ vava me be, me va yi ɖo fima mekpɔ be alɔnye mea, ekeke hedɔ̃, nubu gba trɔ le dzrui, magbɔ wɔ nubu tsã be, nu yi le dzroŋua, magba wɔ nubua tsã be afɔɖeɖe. Ne ŋgbe wɔ aƒɔɖeɖe kpoa, ɖeke wogbe fiɔm ɖo ne ŋgba gbe zɔ̃ ɖe dzi kpoa Mawu ya ve nunye be magba kpɔ yetsã sigbe leke mekpɔ gbãtɔa ene loo. Enyo, xixeme ya, gbetɔ megblɔna be ye wɔ vɔ o. Kema ku dzesu kpoe nyi nuke ye ava kplɔ wo dzo, gãmea ye kpa. Donc ye lia, ŋɖewo li ya teawɔ, ŋɖewo lia, matem wɔ wo, eyi ne matem wɔ oa, eyi ne alɔwo mekpe eŋti oa, mgba gblɔ be ye kpo mawɔ o, tsi ŋtsi alɔwo kpea, eye ya wɔ. Na lɔwò mekpe ŋɖe ŋtio oa, mgba gblɔ be yea wɔe o, vɔa ne Mawu be wò tsã ya wɔ nu yi ne ele kpɔkpɔm ma ɖaaa, be ya tea te agogui kpoa, wò tsã nɔ gbedodoɖa dzi, nanɔ ʋaʋam, biɔ Mawu nena ye lamesẽ wò hã ava yi ɖo me loo. Vɔa manɔ xixeame abe yawɔ kpata vɔ gbeɖe tsaƒe aku o loo.